paune ni do vo'ina goddo to'a fauni ado voda a wati kouteh kese a vo'ina yeso ma a vo'ina giraji ma a vo'ina gasa ma wawan a bedda vodugo sosai